Lelai tumoran jahagali, to nangi mi chanjan chede amni mi ano di chanjo be chede man. Akala lube pat, banajon tahalo mooramin to miye hi, miye habe chede jemmi. Mi jogi ise mi chanjade, mi lorna del chede uro jemmi leddimita miya ho go. Gamheba to miye hi leddiman, mewa mi magi nade, nere hoi ele.